والله في الشغل عنا في المكتب حوالي واحد اثنين ثلاثة أربعة وهون أربعة عشر نوافذ كلهم كبار يعني عشان يجمعهم الضوء الطبيعي يعني عشان يحسسك بالراحة ما تحس إنك أنت ملان وأنت عم تشتغل فيهم عشرة العشرة والله وايد حلوين يدخلون شمس ولا أروع مشان يعني تجدد من نشاطك.